Misy karàzany karàzany telo feky haiko zen̈y: rô zen̈y rabôsy tarimin̈a antrano <hesitation> olo jiàby mitarimy ren̈y rô karà jaboady zen̈y hita an̈aty ala an̈y <hesitation> karà izy bebe noho ny rabosy tarimin̈a ren̈y.